Ny sakafo mety mampamaimbo vava zao an, tongolo, tongolo alonga tegna hoe enjana be raha hampamaimbo vava satria an, surtout le izy ilay atao lasary regny na atao ilay hoanina am'zao an, tegna hoe regninao si izy hoe zany, na de efa miborosy nify impiry anô an, fa sy afaka zany si io raha sy efa elaela.